Raha <hesitation> hanadio varavarankely, indrindra fa ny fitaratra, dia tsara raha <hesitation> tsifirina ranon-tsavony kely aloha <hesitation> ny fitaratra. Dia <hesitation> taratasy na gazety no <hesitation> ikosehana sy hafamana azy. Ho hitanao fa madio tsara ny varavarankelinao.